Na ku titata ja inteligenteti tiuku ku ja luchi ja luchi ku ja in ja ndi'inanuun nxuuka'an luchi luchi ku jiaa vida tee xecuidadoña'a jiaa kuee luchi ko kuxi xuka'a ja luchi jiaa ku amigondo xi jiaa xe cuidadoña'axi jiaa xuka'ando.